لا قوة بدنية، قوة بدنية هتبقى أحسن، لأن ده طبعاً يعني <hesitation> هيخليني إن أنا أعيش أحسن، بعمل اللي أنا عايزه بطريقة أحسن يعني وأسهل، لكن التحكم في الطقس نفسه مش شايفه مفيد أوي.